Si mang palpal i, i ag, a kuskus ri nat kio buk longlong ania, kilo sui au tanam, nam na mengen ta selen i, selen i asinung ani mani nai bank. Selen i save ani kam mani o selen i, i, i suang ta, sasa kul ani, ani kam mani, samui ani i kame mani anei simang ingeneri, ane simang igenen ane singim. Ok, e rina, suang ta bil ke na bank, mana nem longong na asan ke na bank, ko, ko asan laval luai. Nem po palak le rina nem, po palak le rina alak are ke, are nem are nai taun. Bank koring, ko ring duk nang, no ring voiang, ko lu, ko teng kara moni, iko lu ko aiveven kara moni, ko ring voiang, ko lu ko teng kara moni, ko lu ko aiveven kara moni, ko lu voiang ko aiveven kara mani, ko lu viang ko to ngon a mani lava luai ko ol siring ang. Tara mas nas vanang ta bank ko aveven kam moni, ko ring veang kam moni ko nap si ka tapasik palek wa are simang ring, ka tapasik simang ring ane singim na ko lu veanag, tauia i moni ko ol siring ang. Ko lui imoni. Mana tarung palak ane nei bank. ko tongon poisan a lain, lain ane ngising, lain ane ke, lain ane ve. Man ku arai na bank i anangan, ave leng ke ta, bank i anangan, ri vap lava, papalik kito palak ane nei bank. Man ki anto ta bank kuvo asek ta ko bil arikek i uai, si taun ke, kainkain vap kilo palak ane nei bank. Bank kilo buk account kam ta account namba, account details, kam, kam technology ngolo kun polok so ri vap kilo, kilo asereai t atari phone banking, internet banking, kolo, kolo progress si taun ke, kolo buat si taun asuang ke, kolo vil a to kolo isi, kolo vil a to kolo, kolo PNGo, na kapa, kolo, kolo lau rikek lik a, asuang ke, bil asuang ke ta kolo laun mataan lik puk, ani ri vap lava we ang i anangan, we nag kio tau wa ri poro ane phone ke, kio tau a ari whatsapp na tau ari

Ok, val ina tala an tok, sa a korong ko banking? Banking ko selen asuang ke ta, ku wok kam moni, na ku asinung kam mani, na kuo reserve kam mani, le na kuo salim kam mani, kuo a- poluk kam mani, na kuo easily kuo, kuo salim kam mani. Ok, siman kula kula palak kula stat kam personal account, kuluk kam, kam, personal accoutn, kula pasal ko to ngon kam asan ikam rina, asan i ta taman, asan ikam community, asan ikain district. Kula pulu mam a form, palak kula stat kam account, kala stat kam account vanag. Nei bank ang taun kulo buat nang, kuo customer or kulo cusotmer inai bank. Bank pal inai bank. Asung ta kuo pal bank. So taun kam mani ko lo siang e wang. Ku mas mas tabank ako rong patik ka apolok a mani, ku asiang kam mani na kam manei ko siang asu kang, sikei mi palau si luk kam mani siang ngon asiang nei bak naku asinag ia nei bilum mangalak ku samuai bil tat tana ku samuel na bil tat tana samui na mang bul ke tat tana ie kula taping kula kula alis arap ke, kula kovek i mani. Namana kulo, kulo mani kolos sian nai bank, kulo taping ta kula alis arap ke, kula misuse ia, au, rirap tainaue kl buat ki mela tainau kam mari, so asuang ta, parik ka ang kuai si, siku, kam ring, mana ri vap rikek kila buat kila tainiel kain mani au na numai mani koolaro, ko save, si siang palek, ko si si tab, ta iaak ani ri vap si tainau a bil ang singimroron inaa, ko to ngon a rikek ina ko a suang ke ta

Ko, ko mang sikei, ko mang sikei a sae. saae pai vanang, using kam bank account nang ki kio nas wa ta longlong asuang ke na sa na sa na asang ke, kam keve, kam keve palpalim ko kio under kio nas lam, si taun ke kio buk ta kinas asiksi kei sik kana acces ani mani nei nei nei bang. Koro ko assung vanang so a duk iri vap nei rina parik kia to ngon nas aru bank parik kia nas a banking kivo asek are banking ko ke rivap monian papalik kivo asek ari ker, vap wok man papalik but sikei bank nang ko, ke ta kara aungos, rivap, ko redi ta pangangai ne ra na bank tara maket lik taransalim ta ian, taran salim ta sa, kuo luk aro kam mani lik, alak ku asiang ia nei bank, ku kam larim ia ka polok, pasiang puk ia continue ta wok puk ka mang ke wok ku pasal, pasal kuo luk a mani ke ku me vo asinnung ia, kuo larim ia ninia ko ol ewang, ko alveven ia anim, au le, ku mas nas nas ta kuo ige kulo pasal kilo to ngo man kilo igut mani si mang tasim, asung ta kuo ol eke, tasim ko ol e kokopo

No ari parik ka toron a ri kek duk, no ari ta, ko roron. Ag mengen palau ta ri tara mas i toi ton ani kara ke bank account. A ka musai pokis ke ri vap kilo gulang okis, a phone banking ke na transfer ke k010 laba arekek luai. nam bang, man kuvo gulong pokis ku mas wok va nang ane kam bank account, kam yuk banking si kam gulang a lava. ka nat kala luai ko, ko mang a kus kuskus si mang palpal ke no wok si ngi na, arai nim mi si mang taun.